Noikei, keitako, paigami, korigami, upugami, tugigami, paigami tuo, keitako tuo, kampuro, kipuro, kipuro, noikei rugo, kipuro keitako rugo, kipuropaigami rugo kipuro korigami rugo, kipuro upugami rugo, kipuro tuhigami ugo, kipuro paigami tuo rugo, kipuro kei tako tuo rugo, kipuro kampuro rugo kikoko, kikoko noikee rugo, kikoko keitako rugo, kikoko paigami rugo, kikoko korigami rugo, kikoko upugami rugo, kikoko tugigami rugo, kikoko paigami tuorugokikoko ketako tuo rugo, kikoko kampuro rugo, paimaku, paimaku noikei rugo, paimaku keitako rugo, paimaku paigami rugo, paimaku korigami rugo, paimaku upugami rugo, paimaku tugigamu rugo, paimaku paigami tuo rugo, paimaki keitako tuo rugo, paimaku kampuro rugo, korimaku, korimaku noikei rugo, korimaku keitako rugo, korimaku paigami rugo, korimaku korigami rugo. Korimaku upugami rugo, korimaku tugigami rugo, korimaku paigami tuo rugo, korimaku keilako tuo rugo, korimaku kampuro upumaku.